Pijiri mbarem a gap ni gana, to inige jhamki nga, nga zi ka chin virti shaware nu vurti dabare mbalar nige nu nana ni baba vurki ya nige ha nga si har siyen ni nduku, har siyen ni dukk koh tun gwan aki ni ɓalar ɓaran, aki ka zii ka mbalar mbaran ko tun gwan to mbuke ta magha har nu dukku aki ka zii ka mbalrmbaran to mbuke ta magha har ni nduku koh ko gwon ko dukti gwan to ka hogha siyan ni nduku, mbu jimnan wazi ɓaran toh tlogo bu jim wazi ɓaran to logha, bu jim nan wazi mbaran to logha bu ta ƙongha to yaka nu mban toh yaka nige ka shwatakiro to da nige to ka dakki, jim gur ka ziro ti tipa ni ɓyi, jim gur ka ziro ti dana ro, toh wa nana ni baba lalle ka ding do gha tiyi ɓalar baran nige aziran bu ta di̱ mbu rapti ɓurti toyi hankali mbu ta di mbu rapti mbuti toh yi hankali to haghe ko toh gwa ni yino ro ko to gwa nuge ka hakiro to to ha ni hankal to ha ni hankal kikimdi hankali mbaro. Bu ta ɗi ta gwa nduk ruitutu ni koh to shi kya nim shak ma ya yen. mbu toh wa dye dakti gjongul mbarem nyem ka dakki mbu chem wa dakk gjonguli wa to dakk ye biilang mbaro ye meere to yi khurvar mba to dukk ye khurvar mbaro, to zur khurvar mba, to duk khurvar mba nu gha to longha si to da ye dubbi to ki shiran ye nduk to za men nugha to gap to za nan wanji to shulgha to vur yenda to di mbu wa karo wanye za eyy mbu maa wa dalli to vii to yi khandi yenda to zen da usa khandi lafiya lafiya lafiya, mun don toh vii toshi khandi ya jimna lafiya lafiya mun dong. to mbu ke har wa na nu hankail mbaro to ka khusoku toka tik mundi chele mban da to mbu hanakal vee mba toka tuk mundi chele mban da mba toka tuk mundi chele mban da kikim dan nan hankal vee mba na gwa mbala kari mba iyaye mba nayi mbalar yo kari mba toka tuk mundi kikin dan to mbu ta mbu mbalar mbu iyyaye mbaro mbuna mboo mbu sibir mba mboo mbu sibir mba mbu rapti murti mbaro mboo mbu sibir mba, ko zhimero bu ta ma to tu ze za ngan yarda shina mba to shinaba buwa za ngan yarda shinaba to ko da wasa shinaba buwa za ngan yarda shinaba to shina rigima to shi mba china da kiro ta baki ba china dakiro. Dole bu̱ nanda bu̱ nanda bu na ziir ɓaran bu̱ waza shu̱ to shi bu̱ wa za shina ɓa shina ba toh digi na gha, nake har lafiye to ka gwoki siyen ni jimero nake har lapiya ni to ka gwoki suyen ni nduki nuge to ka gwaki wor nu bu̱ rapta bu̱ tuna bu̱ yan tunyi har lafiya, nake har lafiya nike to ka gwaki da har tu hagha tun yi ɓalar har tunyi musi tuk na mundi mbu rapti, har to ko haa wai ti kasha waya yo ku nu wurtoran zhum nu <hesitation> warti wayan zhum ha mundi memuna to har viti dunya mbuke noyi kanadi mba dunya kashi nito mbu tayi kanadi to dunya mbu zum yino mba kuma kanadi ke gwari mbu dunye nang kanadi kye gwar mbu no gwa kanadi ba no gwa kanadi no gwa dunya mba sai kanadi nu har viti dunye mbarem ko nu tandi sai kanadi belle nu lendan ma wariga wa kwat, nu lendang ma wa riga wa gwata nuk a mbu yen mba nduk a dola yen mba to yan buke no da yino nu vid to za aa mbu na ba sai kiya aa mbu ta ziza mbu nga sai kiya tama tuk mundi mba, mbu ta zi nga mba sai kiya tama tik mundan mba amma mbu no za nga mba sai kiya mba ko kya. Ka ha siyan ni njin koki tun ka hagha siyen nu njin, ko ki tun ka hagha siyen nu nu njin, aki ka hama ni ndola ni ndolar mbaro to ndola da ti njin ndola ro, bu ropti ɓurti toka tik mundi ɓaro, kime ta da ɓalar bu moo ni jhuu kime ta da shaware na vurki yero, nu ɓalar yero ta da ɓalar ɓanda, to yi dlunar si to, toka tik mundi har abadan to ka tik mundi har ko kochi to ka tuk mundi, nake inige chema ban har tong gwori, har tang shak ni jimera ti ndkik ti nna har lendang nga naje mbuu rapta ni qusongi yang lendang a ada nduk nje ɓa wa dukkye nga ni qusonge, to qusangi leni nga tuk mundi mba da mba yang magham nga hutoro to shwata nga, to shwata nga magham nga hutoro to shwata nga mbu ta shwata nga, nga kuna, nga kuna nige ta shwta nga nga kuna nige kuma nga shi kanaɗi ni wara ti shi kanaɗi ni nga ku, magham zhinarem gwanji nga kuna yaro. ni ɓalar bu <hesitation> man nana ni baba zii ki ya nga har ɓurbi ɓang, nga kuma nga kuna har wan har ɓang siyen ni koki nduk anje nige nga shi ki dakhlar ni ciin ɓa sai mudti gina kyen da. Sar da padle na, saar da nganyi dakkar ni jimgur ɓa, bale shi nga wuta anje ɓa har me ni, nga kayi dakhlar ni aki ɓa, sai taza sai palom, nake inige nga ɓaki padla ma shiran, sai bu ta kala nga mbu no vuur gorum ya ɓa kime nga kh tazi yenua yan mbu no vur garkwe ya gee nga ba chaam kayi dokhlari nga ki geran ta puzi nga inan shiki kada amma nga kuna magham nige har tan gwari nuge nga je har nga mbar me shaam mbu uji siyna nduku ni nyeza ku, chem ko num chema har lafiya ni wara, to nga kuna da tan kun da, tan kuna da nuge wa dikta rem suyen lafiya kashak ta rem mbu ka shak tare ku shak tarem nu suyen lafiya nu da gap lafiya magham taan kuna na, nga ƙutina tik choom shaak lfiya ƙi inguri vii ni cele ɓarem nu wara ba kuji ɓarem chem nada nu nu nu dyi mbarkandi, kuji mbarem chem na danu mutunci yanda, kuji ɓarem chem vur gwarkir mbaran yenda to nduk na ni ɗa ɓaki ma tik me ghai ɓarem, qusangi ɓarem han dam wai ngur ni tik me ghai ɓa ko haran mbu xhayan za war nuka tik me nymalti mba bele jim nige a yama nguri kaza war nu tik me nyimalti ɓa yan nbu no tik me nymalti ta xhai mba ba ta sagha jip ni wa sagha bamu no kus me xhai mba ba. Ta sagha kume me ghai ɓaro, ka mba da ka mba da daro ni dam yema nguri mbu ke ta gwa iy girgirdu shi na me ghai mɓaro, tu feto mbara, me ghai muni, tun kye jhandan gha ne nyimalti na me nyimalti muni sai tun kye jhandan gha nu me myimalti nang muni wa fet nduk mbu girgiri yema nguri khis mii kye me nyimalti, khis mii me ghai ɓa mbarem, gjang mi gha ɓa, gjong mi gha mba da me xhai mbarem magham vurki yero gjong mi gha ba, a ta jhanga ba to nyimlti, yang ku gjong khis na ta rap gjong na ghoɓa, ta na ki gjang ki ɓaron gha? inige chema ziiran yanu tun qusangi ni gana khis ma me nyimalti inike chema zuran tun qusangin gana khis ma me nyimalti me xhi tikurenang kye mbanu mba khus ma kyen me nyimalti me nasare nang ɗa mbanu ɓa me xhi tukurenang ko ta yi gwar to ka mba magha, amma tunza tun mbu shoga me nyimalti mba lendang za pizii ye yeng sai manki ni gjinki kya nu ma ha shogar me xhi tukuran je ai ha shogar me xhi tukurang puzzi lendand muta gwa wai a puzzi dat dat dat sai me xhi tukura bote kya ni ma? botasi nba, botasi mba. Nduk ana daraje ɓu̱ yan ɓa ha ba me xhi tukurenang wuyi bo ta mu niyhi bota ɓa. nishi mba shimi kye me ghai wa nduki, shimi kyen me xhayan wa duki shimi kyen me xhayan ngami ma ghai ɓorem xha ɓa, mbu tu nga me ghai ɓagha ta sagha, mbu ta nga meghai mba ta sagha mbu̱ <hesitation> ke ta ngha me xhai mba xha no khis me xhai mba ba to ta sagha mbuke inuke tu na shiran za ayyo akye dlunar bamdi za kom tiki hagha tiki musarem kom tiki nghutarem wayan petari ta use ya wai yan wai mbu dlogha mba to ka yiki usan yan wai mbu dlogha mba tana afun dunyan? dunyan nu shi mba, dunye nu shi mba magham a shimdan mba inuke chema naranang inuke cheme shiran magham ni yerda mba magham ashim shiran shimi wanang nba ndolami yen nake inu magham a shimdan to tu magham vur ndola yerem, tu magham shwatarem nu inuke chema kalaran magham shwatarem nu inuke chema kalaran wara na tik na mbaki tu nmagham shwata wara tu magham shi lafiye ye wara nga kuna nga kuna, ni inuke amma kiku maran nga kalaran me xhai chem wa da zalale.